Reko hoe nahazo fiso- fiakara ambonimbony am'fianaranao zao iha <hesitation> ino nahazahoanao am'fomba manao akory nahazahoanao zao mba tiako ho hay koa zany, tena mba magniry koa zany mba hanao manahaky gn'anao zao koa. <noise>